Nder finaa-tawaa Israalinko'en ko ɓuri waawnuki yam woni no ɓe koosiri ɗemngal maɓɓe. Ɗemngal ngal nde laatiino ko yimɓe sankitiiɓe, ɓenɗaa'e e tawee dinɗaa'e leydi ɓenɗaa'e e tawee dinɗaa'e leydi, ɗamngal ngal ba ngal majjiri non walla mbi'en ngal ɓadii majjuki. Ammaa nde laati ko yimɓe marɓe anniya, nonɗum ɓe ngaɗi dabare ɓe teddiniri ɗemngal ngal haa ngal warti kadi e nder ɗemɗe kaaleteeɗe hannde.